Bueno pues chiñi kue siga nkunkan de nda nauye ke mejuye como lakijide pues este kantap gua kuejep mjau spajauts kuandu gua gaddeuye nta mjau ntañ nda mjuu njuande mjau mjau ntañ nda gadeu y entonces este uye lariajauye naañ ya gueno mas kantap bu b ru mieudat de nda ntjuy tsjep le osea bu mjuu njuande tsjep bu ntjuy tsjeban ke nu juay nkuuts bu le ast ke landajaun ntuns ru mieudat de bu mjuu ke ya lariajauye bu gadeu ke ke mantse neyi neyi kamjiju y dasep nu si kuiji ji kamiang kun kiau pues este entonces este ma karajaungat ma kanudgat ru xikidgat y kabiay bu bieu y bu chu ke lama pa ke talajau pa ke ya gakjiuent lu ke kiaugue tamantse y ver pik nki njiaadat ya naañ ya naañ bijiy ya bjy este te biu takjat puede. Ru seskaay nuye kamjiamp ama bu bu xiki ama najau y bijiy ya te biu takjat ya kuajau taliajau te budat este ñjie buye consejos bu matijide tu ya ya te biu nep na abrazo biu kambiaut buye gadeuye de de buye gadeuye ru ñiendat bu ntjuy ñiendat de mieudat de bu gadeu y bu gadeu mieudat de bu ntjuy ya ya tañjiu como taki como como nda rapiayat de bu mismo familia y ya entonces mjang nik ganubat ma gatijide en biu neus nkuang ma lakijide biu neus nkuang ntuns ya kese laayp bu mjuu ya tse bu le bu matuamp ya meju lanjasp mejuye y pues no guakantap bi mjau spajauts mjau lamiantse y ya naañ nu nip lami lami nau ke needbe laube sanjeung ya ke bu le tep rañjiun bu ntjuy tep rañjiun siempre no falta nda sanjeun ke lami que tsjep bu le lamedat ñjiuyet bu ntjuy lamedat liedat ya empieza ya uye lanjasp laiuye. Y bijiy lauiye ntuns bu nau bu le u si es dimi u lame ke nalejeng ma~ gatajau ntjajau kajuay cle de biu kamus biu pik amejuye ama jatajau ntjajau ma gateje tamen y ntamp lo ke kui bu ntjuy taung ntsjijiñ tamp ramjiit tamp piats y y bijiy laui u rua u siga bu nau y pues bu katus lajiay bu ntjuy no falta nau lami nau ntu~ns u ma pa pero lamidat nduk ya timp ne bu ntjuy tep rañjiun bu le no pues kiau nanu bijiy kua laui ke niña ke nibiu y ya njasp ma laiiuye lauiye rañjin ya kuandu bu ntjuy tep de ru rañjie ya nip tajach mjau bu le ya siempre tsu siempre nep sep siempre este como que <hesitation> lami nep lu ke u y pues si bu le u si ni nep laui pues u mang ke me pero bu ntjuy u lakuajay ru nep tsjep y bijiy lauiye pues ya pues ya kabau bijiy laiye bijiy te nduk nduk este taljiañky por causa de ru sanjeun y nduk me guejel kuajadat ast chiñi gua nang bijiy te pero limidat nduk liedat sanjeunat njuande pa y. Nduk liedat bijiy te tep sanjeun bu ntjuy porque ndudat njuande mjang nchjip nda una cosa nchjip bu ntjuy bijiy te rañjiep para que lakajaybat porque u u este riat riat sin ke nchjip rañjie nip lakuajaybat osea nip mang lo que tsjep pero si este bijiy te ru ki xiuyet kiua unde lanu lameju biu npu ru otro kara piu nip lau porque ndu xiau xiau piu y tachjiau liedat ke kuajadat pero si ninep lami si ni nau nep nsebe uye mejuye mjau lamiantse tunde ru rapiaye ndeudat ru rapiaye ya pude nda mjau danueje ru liyet porque ru liyet ndu nju lu ke nda laue bu xiki ndudat mjep snu lo que u este pik lauye bu leye mejeye si njuye laiye ndudat njuande ya nip mjau ndeudat ndudat ndeudat njuande ya gakaudat tamjiang liedat y este bebu kiau lanu lai y njuande kiau kiau nandeedat cinco liyet tikiay liyet nandeudat ranuye njuye rnudat kiuandat ndudat tandeude como najuye kiau nabiaye kun kiau gareunk natunde ru liyet nagudat ntsjijiñ ke najuu nakuiji pik chja y nandeudat nagudat kiy ki kiy ki skuel. Pik ndudat nachjiau pus nda liy bu nda njuy liy de kiau u nai gasau y karadat liyet ndu xiau danju ast prepa bijiy xiau danju y ya porahi kuajau nduaanat kajuay ljajau ntjajau pero ndudat este este ndudat dareudat mjau ndudat ninep nimibat aunque sea daneng pues daneng ni kiau naue kiy ki ni naue natsjau lucha para que gajuayp danemp bu ki ntjuy liy ke neng ast chiñi ya es gasau mj mj, bueno pues chiñi nkuenkan kjua ru liedat ta taljianky u tatchjiaunt kun ru ñkjiuyet kiau lmap ke bale kabale nduk liedat por por dichiuendat tebat riñjiunat tep rañjiun bu ntjuy tep rañjiun bu le y ya tedbe y ntuns bijiy ya laiuye y laiuye bu nau ke mejuye ya nip mejuye mjau ya ya lami saleeu biu katus y ya no es i y ya nup njuande gua kantap y y y juande ru ljiau ru liedat ganjaudat pues este si nda ntjuy u peep nda le uing pu este chjijiñ kuando ma tajau ntjajau. Y y lanteje tamen y el dia que gambiu biu ntejeun riat laljung juau u dimiut laueng biu ntejeun njuande nda ntjuy tsueng pus ya njuande ya laiau este lasep que ya mejor ni ni ni naguijuye mas ntuns bijiy lami de ru rañjie de ru saleu pus casi mas es pur pur dichuendat pur ru sanjeun que te timbat ñiedat ru ñkjiuyet o ru liedat njuande y pues nduk laljidat amadat kajuay amadat kajuay amadat ljajau ntjajau ru liedat kabau tjeu y nda ntjuy laji lajiay katus y si nip tanp tamen pues este juande ya tsueng ya nip mang ya nip lajiap tsjau donde donde u meju y ya entonces este ya y laji laing ane y mang gueno pus ya nip lanjajañp laji naguiju y ya lauat pik ne nje bu nau u ximi ya limiujuye otro nda le u laui este jup njuande bu ntjuy este ya lajuebat liedat ke ke tjeu bu tamen bijiy u naguiju naguaaky pero casi ru ndu de ru tatchjiaunt ru ñing ru liedat pues nibiu npiup. Bueno pues este chi nkuent de ru ljijit de biu kiua npu xiiuy pues este lo que kiau lu ke lanuu nduk ru te ljijit pues este <hesitation> jajuyp ganu ya talijaju ru ru miedat kun bu mjuu miedat de bu gadeu ntuns si si bu gadeu u laui kaljiaung pa ne nda njijit njijit jut nte lami kaljijit nep ki kiy te y biu kaljijit nte ndudat este ya mjang biu nep ki nep tipo de chjijiñ ki ki ljiajau ki mjing kadaua mjing pagas kun ru de gapje ntuns ru mjing pagas de gapje ndu tep lju nkijiyl kun dapay y ru mjing kadaua ndu njuande pagas gapje kun ljiu este ljiu daua kun spats y ya kun te ru meje ru chijijñ y nduk pues baledat liedat a a mje dijimp kuandu mjau mjantse bu gadeuye ru biñujunbat bu mjuu ru biñujunbat de bu gadeu ntuns ya baaky nduk abaki kiy kun tamen nduk abaki kun. Refrescos o con piint o cervezas de ru tiñ ru ke mje dijimbat y ya lai nibiu nmajau y kun de mbii mbii mbii gasast de kidat gsasat y entonces ya te biu guaxiñiu njasp ya te ru chjijiñ y ya bat bu kaguenty ya laue biu npiay y laue biu npiay latijide bu gatijide y ya despues de ke latijide bu matijide ya lindat lindat ru liedat kjuaudat najayet y nibiu mismo kusap y ya este <hesitation> ya nep kjuiji biu pastel biu pastel ke njuande este ljaung ma lets y ya tsjajaly ya budat ru liedat ya naañ kuandu ya sijiñat y entonces ya buye leye uye uye dijiu matijide lanajayi ru mieudat mieudat bu gadeu lanajayet ru njedat de ru mieudat de bu ntjuy y ru mieudat de bu ntjuy lanajayat bu gadeu este ru ru ñiendat y ru meje ru njedat tuns te njajay bals biu ntjau ke najayat ya mas naañ. Bijiy ke ya najayat baledat liedat nkjuaudat y ast ke nduk ast pik nu mjiay mbiajau tsjaut o si me kañkiep saung kuneu map es lo ke kiau lanuu ke te ru chjijiñ ndu casi baledat tiñ baledat abaky para ke lame bale chjijiñ <noise> gueno chiñi likin gadeukan mjiukan kiau nuajaunkan ngukan nda ñjie ke y para ke jikan kakijinan nda mankan takijidkan kun nda mjuu nda gadeu kantap ñuunt mjau ke ke bu gadeu u ma gatnkan mjau bu mjuu njuande u ma gatse nda gadeu y y y bu gadeu ntse bu mjuu entonces ke kainan nda kaljijit mjau y gakiajakant mjau y ke lo ke jikan nkijinan kañiaunan u kakijinan mjau ñjie nu nda kuajau natsueng nu kuaju dimiut ne y njuande jikan kadeukan mjiukan porque ya lanu chiñi dijiu ganu ya ast mjiudat nkjuaudat juaudat jikan njant nibiu njau mejekan tanto kadeu tanto ki mjiukan porque biu ni mjau sanegan si nda lankiji tamen. <hesitation> Ke lamumjau pu ntjajau pa nteje y luego kun de ru nep ndu njau ma gaueng mjau kañjiejep biu tamen mejor ke ke lantaung lu ke nda kui y nu kuaju nañkiunkan nu kuaju nakiejeyban rañjie nip lame nau ke ninkan ntsanan nmukan nda sanegan njie si no ke gakiajakan kiejeybant mas a biu kakijidan nu nakiejeyban ru sanjeun porque ru sanjeun ndu riat nda la lagua nens osea lalejep biu dijimp ke mejuye nda nau y njuande este si nañuunan nda jikan kadeukan si nañiunan nda mjuu mjau spajauts afuera de kandusan u njanat u nu nu nakiejeyban porque u riat mang tamen bu meju kandusan u kiunant porque u tunkan ribiayan tunkan ñkiusan uinkan tajankan meje nep pukan purke u meju biu katus purke si jikan dimiut kakiunan u njuande ya ni ne kamiay dijimp pues es lo que kiau lasekan y pues este gakiajakant mjau ñjie de ru ke lasekan de ru ke lauedkan sanegan ni njuande es mjau porque bi ya ni nuenan dimiut biu tamen si no ke kakiaunan lu ke jikan takikan porque biu tamen ni mjau tjajau para que nda nkiji y para nueng bi ni mjau rapido laueng y entonces es lo que kiau.